Australia peguareta ko, jokureta ko opa jembiu reta oyuaviavi jaeko barbecue jei supe carne hasta marisco fresto oime jaereta jare oime vi gunoi bush tucker jaereta itembui gureko jokope va